Aye, I’d’ve loved to have been a professional gymnast. I used to when I was young do flips but- and cartwheels but no, you know, professional. And years ago we- the opportunities are different nowadays, you know, we didnae have these kind of a classes to go to. But anyway I did take the opportunity when I was in my forties. A gymnastics coach of the kids told me I should go to an adult class in Bellahouston. So I did, I decided to go and um there was a great wee coach Hazel. She was professional. And she encouraged me- I s- I told her I’d love to do flips. She says well you’ve got the physique, you’ve got the energy. So she was so good at helping me to visualise going into this ball pit- we’re on a trampoline, so I’m jumping the trampoline and she's just visualise a dolphin and it helps you flip into the- so you’re flipping into the ball pit. What a feeling. She was so good, you know, that encouragement. At first I was all over the place. Anyway, so that was great to get that opportunity.

My life right now is actually good. Can’t complain much. I’ve hit sixty. I’m in the sixty club and I’m quite chilled. I just take each day as it comes. I live in the present. I don’t look back, I don’t look forward. I just enjoy each moment as it comes because when you get to a certain age in life you don’t take your time for granted. You actually live in the moment each day.

I would say internet because it’s quite educational if you need to find something out you can just go into internet. Google is a great one as well, Google Maps for driving, getting you to a destination. So that’s gr- you know, I think all these- it’s got a great advantage th- the technology that’s moved on. Um, and that is, you know, really educational.

When I was young with- growing up with my siblings my dad- because we came from the boxing family- my dad would put me in a ring when I was young with my brothers to fight. Could you believe that? Anyway, it helped me to be- 'cause I was a tomboy with five brothers and then I've got a twin, so if there was anybody bullying my twin I was always told to sort them out. So, really, I had to always win the fights. But growing up with my brothers, I would try my best to win a fight because I was determined 'cause my dad made me feel “you can do it hen, you can do it”.

A perfect weekend for me would be chilling. Actually, I’m an extrovert, right, and I’m a people person, but see at the weekend, because of where I’m at noo in my life, I just love peace and tranquility and going a wee walk in the park, you know, seeing nature, just chilling. The silence is golden as they say, and for me that’s an ideal weekend. Just to enjoy nature, going a walk, and then chilling at night if- I love watching Strictly at the weekend when Strictly’s on. <laughs>

One of my best holidays I’ve been on was taking all my kids to Florida. ‘Cause all their birthdays fell in the month of April, apart fae the older daughter that was February. And see the ad-adventure of getting a' their passports and getting them prepared for this holiday- oh my god and their wee faces in the theme parks, that was just, for me, made the holiday. Just the happiness on their faces. Every day we went to a theme park and they had a ball, and I had a ball knowing that they were having a ball. So that was priceless that holiday. That was one of my best holidays.

Growing up, what I always wanted to be when I was older was, um, a business person. You know, when I was eighteen I ran my brother’s pub, so I- practically I was running his pub fae a very young age. But then I settled with my family, and life wasnae put on hold because they were my life, you know, ‘cause if you say your life’s on hold ‘cause of kids that sounds really negative, so they were my life. And in between that I- I educated myself, you know, with different courses, went and did a degree course in co-community education. So it was great learning psychology, sociology, a' these different things in life and I think growing up when I was younger noo looking back, I think I’d like to have been that pyscholo- psychology and something to do with development, growth and development in children.

One of my favourite books I loved was The Astonishing Powers of Emotions. My doctor recommended it years ago and one of my daughters found it for me. We couldnae get it but she got it on Amazon. Once again, thanks for the internet. Anyway, this book was priceless. She says to me “the book’s for you, mum, and only you” ‘cause when I read a book it’s no aboot the person that I- that I’m putting up that’s wrote the book, it’s aboot I get the person ‘cause they understand how I’m wired. And The Astonishing Powers of Emotions, it’s upstream come downstream and float your boat.